اذا راك باغي تعلّق <hesitation> كادر في الحيط، جيب شنيور <hesitation> اثقب الحيط في البلاصة لي راك باغيها مبعد دير <hesitation> الـ <hesitation> المسمار نتاعك و لا الـ <hesitation> الفيس لي راك باغيه. <hesitation> شوف فـ في الكادر وين البلاصة لي دايرينها باش يـ يـ يعلقو الكادر منها و علقه.